Cocina l'arrós güenu pal sushi i déxa que s'oréi una mijina, aprepara'l vinagri d'arrós, trinca un priegu d'alga nori, quéa-lu nuna esterilla palu d'estas que se gastan pal sushi, destiendi l'arrós i lo queas assina igualau, le ponis los rellenus comu'l pepinu, l'aguacati, i'l pescau frescu, o vegetais. Enlía-lu cona ayúa dela esterilla, lo estartaças tó en cachinus aparecíus i los apartas cona salsa soja, wasabi i'l jengibri encurtíu.